Songon pengalaman niba tu hewan na adong muapna songoni muap busuk nai anggo saro di ita an, songon na sakali tardapot mocci i ginjang ni bagas i, inda sa- inda binoto sanga mate arani aha, te na pasti doppak modom iba na sakali i bagas i, taranggo iba muapna busuk i pas i ligi tu ginjang, tu ginjang i ma adong ma isi bakke ni monci na muap ahana. Sabagas i inda dong na bisa tarpodom i borngin ni ari i harani muap ni monci i, bope nang mandung iela sian- sian ginjang i bagas i leng taranggo dope muap nai, akhirna ami na sabagas i inda bisa tarpodom baen na, du <hesitation> carana so inda muap muse bangke ni monci i, ima i baen ma ahha i tu ginjang an tempat bangke ni monci i, i baen songon wewangian ni lantai i baen ma tu sadun tu ginjang i, aso inda muap. Na paduana selain bakke ni monci nasakali junggada ami bagasan namar- na mamiliaro manuk ima ro penyalit ni manuki sakandang i mate sude. Jadi sa <hesitation> aha ni bagas i sakitar ni bagas i muap sude aha ni manuk i, bakke ni manuk i, akhirna i dokon alak i sima, molo inda tar aha ami bangke ni manuk nami i get di aha alai ma, kandang ni manuk i, get i tutung kalai anso inda dong muapna, akhirna ima i aha amatta i bagas i baen ma songgon, adong cairan i <hesitation> doropkon ma tu kandang ni manuk i anso inda dong be muap bangke ni manuk i.